Fangare na otu gena, jaga toma mula-mula cako raha, kalo ua mula-mula cako range, ngone mansia ne na otu ge ma suru ge musti cako tufkange, ua se nyado ua ge, ngone mom ine ge ngone na bada gola, coma dofolo yobi, sedaba dofolo ena cum